Mi raɓɓita ñamki, mi raɓɓita paɗe yahdu, mi raɓɓita sallaaji cembiɗɗi, mi raɓɓita pawa bank, mi taska kareeji paɗe ɗi mi yahdata.